Ne mar fundo gappa <hesitation> nda shattu am nen wattu luun ti wujii. Ne maa liiƙon am ti wujii, ne nwa, ne kpattu ar gappai nen patto̱n ti wiji ne maa pattuƙo nen shattu shwang nen patto̱n, nen shattu manja nen patto̱n nen shattu magi nen patto̱n.